तन मेत टहलण भि पसंद चि अर दौण्णं भी पसंद चि। लेकिन, अगर दुयूं मां बे एक चीज पसंद कन, त मैं दनकण ज्यादा पसंद करोलु। किले कि सुबेर अर शाम अगर आप कम से कम अधा घंटा दनकणा छिन, त आपो शरीर ज्वो चि, स्वो एकदम मजबूत रौलु, आपते बाकी का ज्वो व्यायाम छिन, सि कनै जरूरत नहीं पड़ेलि। आपकू शरीर ज्वो चि हमेशा स्वस्थ, और तंदुर्सुत के अलावा मजबूत भी रौलू। तो मैं दनकण ज्यादा पसंद करोलु।